मेथे पूरा सालो एक टाइम कू खांणू अवसर मिलदो त मै नाश्ता थै छोड सकदू छौः। किलेकी ऊ सुबेर जल्दी मा कन पुडदू त मै ये थे फल दे स्मूदी मा रिप्लेस कौर सकदू छौः।